A- tamba ya ba fiya tambewan conakɨn ba hadu ɗo rayuwa nuwɨn wena shawari ji badu tsan mɨn dɨkaya daɗi ko kuma ba mɨnda ta dɨkaya daɗi wasa to har ga allah mɨn dai a vurkuwan ma ɗo addiniyu lokaci bamun mara ghamuwin gaskiya mɨn ɗo gargajiya to ghɨnsɨ ɨna taimako irin nusi mɨn dai mɨn ɗingan makaranta har mɨn ɗima aji matsir to mɨn buwin gɨma ɨna wi ranshin tlapɨye watɨ ba mɨn marma mɨn ɗima vɨnahu <noise> kuma baba nuwin dai aɗimma addiniyu don azama sallu to baya mi dzarmasai ɨna ti to tlin mi yayu niwan siba mɨn dɨ ɨna tlɨn conakɨn mɨsamman ti malvu na canakɨn to gaskewatɨ dɨ zaruwin ɗe akamata mitsiga ma mi ɗima shawari to de tabbatan cewa to fi dai fi yasuwan kuma mi singan conakɨn dole fa ɗɨma <noise> biyya babanahu hamba zai jika faɗɨyusu aghama hambu tidallu ama conakɨ tɨ moyu mɨn zarahu conakɨn mɨnalu mtsahu shawari tansu daidaika. Tunda kagani mi tɨrahu conakɨn mɨn atuwɨn conakɨn ɨna ɗo shekara <noise> irin nama conakɨn mi baisu kidi a kamma. to a baima conakɨn wi hidima na kamma conakɨn fadɨ waje ɗaya fadata wiham nahu tɨwahu mɨn mɨnalu tan gan madɨ tlatlɨneki mɨn di ɨna fi kaga adu kɨn wutɨ makiya jinkau saboda haka kaga conakɨn mi nde wutai kuma mi dɨ nde wutai kaga wiham ma marahu conakɨn midu wiham zhamamau fi ma conakɨn wiham ma marama hadu wiham zhahumau to hamba ra sauki miyata tsahu shawari dole ma ɗahu. mɨnzarhuma mɨn ɗimahu doleyayu dan kaga conakɨn ghɨnsɨ ma ɗɨngɨma dɨ ɗimahu doleyu amma mɨnata tsahu shawari tansu dai daika tansu dai daika mɨta tsahu shawari a kamata mi tiva ewutai jemɨne ɗɨngaya gana buwin mɨn bi ɗɨma shawari mɨn mɨn sin gan lokaci nakaka mamatuwin gaiyi mɨn riga mɨn du mama mɨnki shawari fa conakɨn fa mɨna lu mɨn tɨva ɨna tɨrɨwin du a- mɨn sin wanka jibi faraza tɨnda wankani mɨn yafayahusai taku <noise> kuma hardɨ yarda ghɨnsɨ ɨna mɨn ɨna iyale niwan conakɨn mɨn buwɨn mɨn bi zuwin ɗe sall.

Kaga dɨ taimakewana ghɨnsɨ, dan a taimakewan mɨn a taimakewan mɨn badɨ zaruwɨn dɨ tsan shawariyu a taimakewan mɨn a ghɨnsɨ. Du badɨ tsahu shawari kuma kwa ɗɨnga du fiya rabo har ghɨnsɨ dɨ amince ɨna shawari badɨ tsahukani kagani haji free jikani kaga fadɨ ta riba dɨ tiyu. Yauwa bɨrinza ji mɨn kwa ɗɨma katsi katsika bahɨya tɨra ghɨnsɨ mɨn ta ɗɨnma katsi katsu bɨrinza tuwin jikani saboda kaga miyata rawa ghɨnsɨ. ta ɗɨnga ghɨnsɨ mi ɗɨma katsi katsi kani kwa ɗɨnga du wiham joyi siba du mi sintlɨn mau to ghɨnsɨ dɨ ɗaɗɨma. du hamba hama iyauka ghɨnsɨ ga iyau to hamba zai jika mida a kullum du lokaci ba mi za a sall mi rawa ghɨnsɨ hamba mi mɨma kani to mida rawa ghɨnsɨ dɨ ɗaɗɨma ti. domin tija kutɨka ndyam. Ndyam wi darhahau conakɨnka kaga wi bami sina moyu bara nusɨ saboda haka kwa ɗɨnga du- ndu wi- wiham dɨ zatlɨn siba dɨ zatlɨn ɗe duhu to kaga tiga tlɨn tlɨna mbel mbel a tirusɨ saboda haka hada yardasu ndi ɨna ghɨnsɨka du to shikenan fa kwa bayaka to shikenam ta ɗɨmaga nihɨ kutɨ kani hamba zai jika wan ɗo <hesitation> tambaya baha ɗɨman domin mɨna ta naya gaskewatɨ <hesitation> ɗe lokaci nuwɨn ko kuma kiyata <hesitation> mɨn dɨ gaɓɨna buwaka ta conakɨn. Gaskewatɨ mɨmma wiya muku mara takɨnu mɨmma wiya muku, kuma mɨmma wi badɨ tsan shawari katsi katsi bada bi taimakewan a duniya ɨna bahiya bɨɗa ghɨnsɨ irin wasu du hamba du badɨ tsahu hamba mbam ha shiɗai <noise> to ai kaga asara marta su jikai conakɨn waya tahu jikɨnanai conakɨn ai kaga fiyata fiyata fiyata can ja nji fa kwa tsan kani mɨn shiɗai hadu nai takɨn wayakɨn mɨn tsahu sai a mban mɨn du mɨmma arau mɨn shiɗai kaga ai ɓarna marta sai ko tanga tsan maja duniye ki mɨn mɨnata naya ka tsan mir ban du a tsan mirka conakɨn a mbita sai bandu mɨn atsan mirka conakɨn mɨn ka tsahu miliyan wutɨka tɨma da kyar dɨ ɗima sati wuta tɨrahu ama dɨ tsahu hamba har har har tlɨnma mbatlɨnu sai dai hata ɗɨnma can saɗaɗau. conakɨn ata buwai ni zuu ni zuwai ni meki du badɨ tleɗa katsi katsikafa ta maragan katsi katsi saboda haka mɨn <hesitation> ɗo tambaya baha ɗimau ta ɗɨnga ghɨnsɨ <hesitation> dɨ dzigusɨ ba ampani kuma hamba mi zatlɨn mi ɗɨnga ma dai dayu to miya rawa ghɨnsɨ dɨ yafayama ndyam.